Pos en Pakistán se celebra un festival que l'izin el Basánt, que es el Festival dela primavera. Es un festival mu coloríu, possimenti porque gastan muchu el marillu. La genti se pon de marillu i tamién se ponin adornus mesmu con frolis marillas. I alogu s'echan ellus i ellus polvus de coloris. Se lo passan peru bien bien porque essu de hondeal cosas siempri es divertíu lo mesmitu que hazemus paquí col Harramplas!